Ngaa, ngaye mwene shi ndilipo, omuteleki, handi telekele oonakwiikalela oyaa kwetu, oku kalapo kwandje mwene, omuntu lela nguu ehole oku teleka, shampa ike pena iikulya ya gwana lela mbi yitshi oku telekwa, nena naashi tandi teleke onduuvite ike lela nawa kutya, otandi teleke iikulya yika liwe kaantu yaakwetu, nuuna ne nda dhidhilika shampa nda teleka aantu yalya nawa, handi kala nduuvite lela nawa komutima, ndi wete kutya onda teleka naantu oyalya lela nawa, olundji ondoole manga inandi ka teleka, andi ilongekidha manga kutya, nena otandi ka teleka tshike, nanditshe ne pamwe otaku liwa nande otshithima, otshithima andi tala ne kutya, nge andi teleke otshithima natshi liwe na tshee, ota tshi liwa nomboga, ota tshi liwa nonyama, nenge nge ondiihadha anditi andi teleke nande omalwishi, nenge omakoloni, natango andi tala ngaa kutya omakoloni otandi ga teleke taga ka liwa pamwe natshike, iyaaa Olundji ohandi kala nduuvite etumba shaashi moku kala kwandje moku teleka kwandje, oyendji ohaya lombwelendje kutya aye owutshi oku teleka nenge owa teleka nawa, tsho ohatshi kala ne tshuuvitithendje etumba, nangaye ohandi kala lela nduuvite nawa, nuuna ndiihadha nenge ndiithanwa potshituthi tshontumba akuti aye ila wuka telekeko, kandina uupyakadhi, shampa ike nditshi kutya ondina okwiilongekidha nawa, ngaye andika teleka ne esiku ndi nda nuninwa, olundji ohandi tala kutya, aantu mbano yeli mpano andika telekela oye hole tshee, opo uuna nangweye sho wateleka aantu sho taa kalya, otaali nawa, opo kwii hadhe wa teleka iikulya yontumba ndele twaadha inayi liwa shaashi ino tala onkalo nenge ino tala kutya, aantu mbano oye hole tshike, otsho ne olundji, omuntu owu hole okulongekidha to tala nokethimbo, iikulya oyina omathimbo kutya aantu pethimbo ndino ohaa li tshee, iyaa, tsho otsho ndoole oku lombwela aanona mbano aatshona mbano kutya naya ilonge oku teleka, opo wo nayo monakwiiwa ngele oya kiihadha taya teleke nenge otaya telekele nande omuhenda, otaya teleke lela neyityo nenge nehalo ewanawa nahe mwene otii longomo ngaa tsha tsho komongula Olundji ngaashi se kuukwambi ohatu li iithima, otshithima tshomaangu, hatshi ningwa miilya yomahangu, iyaaa, no lundji ohatu tshilitha ngaa nande omboga, eeshi, nenge onyama, iyaa, uuna nande ondili po ndaha komukunda, aanona ohaya kala ne yuuvite nawa kutya iyaaa eyapo, otatu li nawa shaashi omuteleki gomegumbo okweya po <laughs> iyaa, ondi wete kutya otsha gwana ngaa ne kombinga hoku teleke <laughs> oku teleka otshiima otshaanawa.